Ampiasay zany ny boky fianara, satria iny dia tena manampy be amin'ny fanabeazangne olo amin'ny lohahevitsy maro samy hafa. Io ko da tena manampy amin'ny fanagonana ny fahaiza-manao sy ny fahalalan'olo taloha tany. Tsy voatery ny olo taloha avao fa olo ankehitriny da samy manango fahaiza sy ny mafaizam-panaony anatin'ny boky io ao.